Najan ninumeru jani iñe'e chiko uka ukañi iñinrero yikukaniro ninuu, onro akundularu menuu chinoye ajani inero, chi atundu unda kada kuandura yinguo atuñana anii ineró.